Akɛɛpǝ we pɨ fǝǝlɨ wǝǝ pɨ kaamɨ, pɨ kaamɨ atayǝ, pɨ kaamɨ adsɩrǝ, pɨ kaamɨ wɛɛyǝ. Akɛɛpǝ le epǝ we pɨ lǝǝ fǝǝlɨ pɨ kaamɨ gɔtɔɔrǝ mɨ mɨ kʊruyǝ mɨ kooroyǝ.